الكوره الطايره حاولت ألعبها قبل كدا ومنفعش لان انا مش طويل كفايه وبتحتاج رد فعل سريع جدا <noise> ودا برضو كان صعب جدا والنقطة الرئيسيه فيها كانت الطول يعني، ان انت لازم تبقي طويل اوي عشان الشبكة.